शारिरीक ब्याम एक दम जरुरी होवेला मानिस जिवनके अथि मे यि कथी करेला कि कौनो पनि समस्या नआएदेवेला आदमी सब शाररिक ब्याम करेला जेकर जेकर स्वास्थ्य समस्या सब होवेला अल्छी होइलाके कारणसे जौन जौन ब्याम नकएलाके कारणसे ऐसनका ऐसनका समस्या सब देखा परेला । जैसे कि रोज दिन दैनिकी हमीन सब खान पिन करेला । खानपिनसे कितना खानपिन देहके हमैनके फाइदा भि करेला या वेफैदो करैए । यैसे खानपिन कैलासे आदमी सब आदमी सबके लागि ब्यामो के जरुरी परेला । ब्याम से कथि ओकरा पचावेला बहुत सजिलो होवेला जैसे कि हम दैनिक जिवनमे सबेरे साझे हम पुसअउ ज्यादा करैसी जौन हमर उपर से लेकर निच्चा तक बडीसब बहुत बनिया हेल्दी राखेला । पुसअप करैसी, कहियो कहियो पूmरसत मिलैए त योगा कलेइसी यि सब आ समय समय ने गेमो खेलैसि । यि कारणसे हमर जिउ बा जे बहुत तदरुष्ट बा । आ नरमली काम हम सब किसीयो कलेइसी आ घरमे कामो कलेइसी यि यि कारणसे हमर जिवन तदरुष्ट बा शरीरो उतना प्रबलम नखै हमरा आ गेमो खेललेइसी समय समय ने ।